کيشف يا ځانګړی ژوی ده څې يوه کلکه کاسه په خپل سر باندې لري او دوی اوږد وخت د پاره زوند کيي په مختلفو ځايونو کې پيداکېږي. د اوبو سره په سمندرونو کې، وچه کې او په ځمکه کې هګۍ واچوي دوی د کال وروسته ورته د کال خپل جای ته راستنيږي.